<hesitation> Gn'isagne fianakavianay andragno ao zany da eoeo amina valo fa io zany tao nio zany da eo- eo anelanelany enipolo katramigne valo amby folo.